Ia, ny hanigny tegna tiàko ianaragna sady tiàko: gâteau, satria izy kaofa misy fetifety gâteau tsy maintsy agnatiny, na fety ino na fety ino tsy maintsy ahitana gâteau fao, de zany sady izy tsara de zany atiavako hianatra azy.